Kelele tichinjiima mario, ni iti ta vandu ikawa ichea niriki kio kwa thauti ndue, kana vandu va vea kwa utindue kio utichiinjima mno kelele. Ata kolenge nyumba ya-ya iki ta vaghenyi kuvambe gesti. Ikaghenda gesti wandu hangire mai haghire kelele ichirima nywi ilaa. Mfurie handu atirie kana kole aghire kasauti kando ka- kathinyi kabitha <hesitation> ka-ka-ka nyimbo kana mziki hiyo nairima ichunda kindo kichaa nipate nivone marioo hewo kindo kichaa. Nachoikamba nighithende dende huluwa au tinde vani ni-ni nduyo mno hiyo mario thikavonenyi